لوكان يتحتم عليا نعيش في جزيرة منعزلة لمدة عام ناخذ معايا الحبوب باش نزرع و ناخذ معايا وسائل الصيد ووسائل باش نشعل بيها النار